Manao dia lavitra kokoa mihoatra noho ny taloha ny olona amin'izao fotoana izao. Tsara ilay izy satria ahafantarana kolontsaina isankarazany, mampivelatra ny fomba fijery ary ahitana tany maro ihany koa